Iyaa omunona gwandje nenge oka- okamwameme gona nenge okatekulu kandje keya pungame taka pula taka pula taka ti teti. oradio yomuzizimba ndjono nao ohayi longo ngiini? Aantu mbono yeli mo- mesipili mono oyoshili? Shaashi okuna oku pula omapulo geni ngawo. oshinima shono otashi popi peni? Aantu mbono oya yimo ngiini? Iyaa. Ondina nee oku ka yelithila nawa opo kuuveko. ondina okuya po teti. owu wete iyaa oshinima shono oradio yomuzizimba. Sho wu wete shili mo efano owala lyomuntu. a thanekwa owala. owu wete ngaashi ndina ongodhi ngeyi. shampa ndeku thaneke. iho mono ko kutya oko wuli? Iyaa omuntu ngwiya naye osho nee a thanekwa ngawo. Eta kwatwa ishewe kokakwatamayi mawi. Iyaa. Onkene oradio yo- ndjono oradio ashike yomuzizimbe. Omuntu ngono wa tala eli hono. okuli ashike mesipili mo. maara keko konima hono kaya. Okuli ashike kegumbo lye. Mpono okwa thanekwa owala ngaashi ashike tandi ku thaneke nongodhi ngeyi. Ondi wete kutya okena okuuvako owala. Taka pula omapulo kehe epulo mutu taka pula ondina oku kala ndi wete owala kutya otandi li yamukula owala nomukalo guli ngiini. Maara ondishi kutya shampa ndati aaye ndjono oradio yomuzizimbe. aantu mbono yeli mo. wu wete taya inyenge ngawo oya thanekwa ashike. Tiiku tandi mu ulikile nando onogodhi. Kutya ongweye ngono wa zala ngawo ndishi. owu wete sho tandi ku kwata ngeyi. nongula sho toya. osho owala shili mo sho. natango noko noko radio yomuzizimbe osho hashi ningwa ngawo. Nomawi sho wuga uvite taga popi. oga- oga kwatwa owala. oga kwatwa owala nefano. Ondi wete kutya okena okuuvako.